mwata ho dugo nyamdu bana nyamdu brabusko toh, dun hewa me kitchi namin na mere wada tan nyamdu brabusko vella tabu masil